أعتجد إني أمشي حوالي ست آلاف إلى ثمانية آلاف خطوة في اليوم، يعني في الأسبوع تجريبًا اثنين وأربعين ألف إلى ستة وخمسين ألف خطوة، أمشي بعد الشغل في الحي، وأحب أستمتع بالجو، أحيانًا أتصل بإحدى صديجاتي، ونخرج نتنزه، ونمشي في الشوارع الخالية من الناس.